الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي هو أمي. أمي علمتني الكثير من القيم والمبادئ اللي أعيش عليها اليوم. كانت دايمًا تشجعني على تحقيق أحلامي وتدعمني في كل خطوة. تأثيرها علي كان كبير لأنها علمتني أهمية الصبر، العمل الجاد، والإيمان بالنفس. بفضلها، تعلمت كيف أواجه التحديات وأتغلب عليها بثقة وإصرار.